آخر طعام أكلتو يلّي هوّ الفريكة هيدي الفريكة نحن منعملا كتير بي بلادنا بي بلادنا لإنّو كتير نحن منحب الئمح ومنجيبو هوّ للئمح هيدا مجروش نص جرشي، منجيبو مننئعو من يوم لتاني يوم حتّى الحبّة تكبر شوي وما تاخُد إستوى كتير على الغاز. مننئعة بعد ما ننئعة بالمي، منصفّيا، منّئيا لإنّو بيطلع فيّا بحص، وبيطلع فيّا ئمح مِنو مجروش هيدولي منشيلُن ومنحطّن على جنب، لمّا بدنا نطبخا منسلئلا دجاج أو لحمة، ومنفرُم بصل كافي كبير ومنفرُم بصل زغير حتّى الزغار نحطّن هيك بي شكْلُن متل ما هنّي زغار والكبار نحطّن بي شا مفرومين، تاني شي منحط بهاراتا إسما بهارات لفريكة يلّي هيّ مألّفة من سبع بهارات، من عُصْفُر، من زنجبيل، من جوزة الطّيب، من ورء الغار، من الهال، هيدول كلّاياتُن نحن منحطُّن بالفريكة وأهمّ شي منتّكل على الفريكة إنّا نحطلّا دبس البندورة معلئتين دبس البندورة مِنألّيون هول مع اللّحمة أو الدجاج إذا منحط يا لحمة يا دجاج لازم نألّي معُن من البندورة والبصل والتّوم ونحطُّن مع بعضن منيح. بعدين منحط البهارات فوئُن وبعد ما منحط البهارات فوئُن منخلّيُن يغلو ليستو شوي بعدين منشلح فوئن الفريكة وبس تستوي منِاكلا ولا أطيب من هيك. بتاخد مدّة الإستوا <noise> لإلا تأريباً حوالي شي ساعة على الغاز مُجرّد ما تستوي بتصير جاهزة للأكل.